لو انا طاهي في مسابقة طهي بقدم طبق كبسة الدجاج باسلوبي الخاص أستخدم مكونات طازجة وأضيف توابل مميزة تعطي نكهة غنية اعتقد انه سيفوز لانه يجمع بين الطعم التقليدي واللمسة الحديثة ويمثل تراثنا الثقافي كمان أقدمها بطريقة مرتبة وجذابة عشان تثير اعجاب الحكام من اول نظرة.